أ <hesitation> المؤسسة الخيرية اللي ديما ندعمها، ونشوف اللي هدفهم نبيل، اللي هي المؤسسات اللي داعمة للأطفال، واللي داعمة للمناطق النائية، واللي داعمة للناس اللي محدودي الدخل، واللي تساعدهم بالحق يعني تساعدهم برب، و قلب <hesitation> الحاجات هذيكا <hesitation> على هذيكا أنا نشجع، نشجع أي مؤسسة خيرية، وندعمها اللي هي تعتني بالصغار، خاصة اللي يقراو، وتعتني بالأهالي، تعتني بالأفراد <hesitation> اللي الدولة <hesitation> يعني ما وفرتلهمش.